Sekna to yit na buen naron shja bue gao to yid, to yetska yeken noma ken nomation yaama gob nis enoenis chaa konmero yag- yag tronk yega negbiald nez lan totam, chig gueen guerekwe ma na guere- guerodofma choman la nis, cheguere donma, chalo guerodoma cheguirex gdama, garak guegxidama chchalo sonayama cheteni, tioma pamasno nga chi chamanyalgo kogag mato to yid to kald yidiskasi, gaob niet ma chi gueldiema chananman perdón chanama este gra zanahor yayakechana wat xtil, cha nama kolandr, cha nama ldayi kolill to yinꞌ yolo ma, chanama komin, chaanama este gramda gakə, ekna <hesitation> chama este kna, sakna to arroz choexan chi dagawnill gakran rakə chanama este. Naꞌ to arroz naꞌ bitiushdomana na shit chuelau' tala buerke chalon naꞌ nanziꞌ nanziꞌ lama gulacha chana yoye chitlon ye cher perdón mancharaꞌ este ra granari mabay chetenin, nillꞌ rdawma zete gakmado yedexnia kana, cha guebishen losed dependeron mijaw shaogomna, gaomango este chan losat yigula lochili kiguexe ora raexkin mara komin gueran, <hesitation> rashit yera yaax yaarake naꞌ nalbda blaxchelon ni rzal saborlo sekna yedexiniakaꞌ kaꞌsakꞌ yedexniaka na tiop chon bitiushchal, ni talbuen gon guikaꞌ kwel rroz kwaman, kieni rdaura ra´paldakara kyidrakə.